Nanajaninchi na nalé iyo ye espejo, ju'a x <hesitation> nta nanté xhivenxhi ye kutianxhi naye kuxhilin kichí nale nachinxhi tixlonchi an nale lakinchí iyu crema nunchí kutanchi chinata la kilekuparchí espejo na'a.